<noise> כ'וואלט געזאגט אבוויעסלי 'כ'האב גע'ארדערט א אנדערע זופ און דאס איז נישט וואס כ'האב געבעטן', און כ'וואלט פארשטייט זיך געזאגט איך וויל זיי זאלן מיך עס טוישן ווייל איך דארף נישט קיין פיש זופ. כ'האב געבעטן איין זאך וויל איך באקומען וואס כ'האב געבעטן.' און כ'וואלט אפשר געזאגט אז כ'קען מאכן א קאמפלעין אדער לייגן א ריוויו וואס איז נישט אזוי גוט פאר זיי.